Neh ntoua que mimechti, mimechti quiemah se ehco, se ehco matlaoua ihtic gutzintli, pero isihca yabe, otolocameh, o tolocameh noyihqui, ino uyomeh, uyomeh noihqui ihsiuca tzicuinih ihtic gutzintli yabeh san moblona, tiquitasqueh yaca yo quisqueh, yoquisqueh porque tleca pos ua tehuan tcuanih yenon o tolocameh, mimechteh, uyomeh, pero pos nima acmo uele oc quimahsih, um.